Mi pensu che le bestie a prövu le stese emusiun d'le persun-e, a pövu esi cuntente, triste, ënrabià <hesitation> litighé u le autre rüzié u le autre bestie